د متحده ایالاتو دودونه او رواجونه د مختلفو کلتورونو او قومونو ګډه بڼه لري. دلته د جشنونو لکه د شکرانې ورځ، د خپلواکۍ ورځ، او د کرسمس جشنونه په پراخه توګه لمانځل کېږي. همدارنګه، د سپورټونو لکه امریکایي فوټبال، بسکتبال، او بیسبال سره مینه ډېره ده.